Al'ada marugo limse boddum, be zaneji boddum. Himbe lesdi mai yidi hala bornugo limse boddum ngam be vurta be yaha lamar, ko bangal, ko inde ko be yaha hunduko mayo be limse boddum be hosa hotiji kambe be bikkoi mabbe.